زه د تګ پرمهال موسیقي اورم ځکه چې دا زما مزاج خوشحاله کوي او زه یې له خوند اخلم. موسیقي مې ذهن تازه کوي او د ورځني فشار کمولو کې مرسته کوي. خو کله کله د غږیز کتاب اورېدل هم ښه وي ځکه چې نوې زده کړې ترلاسه کوم.